וויאזוי איך וואלט מיך אנגעגרייט פאר א דשאב אינטערוויו איז כ'וואלט <hesitation> געמאכט זיכער אז כ'האב א גוטע רעזומע מיט אלע זאכן וואס איך דארף האבן, מענטשן וועם מ'קען רופן צו זען צו איך בים טאקע גוט פאר עס, צו געדענקען אלע מיינע עקספיריענס וואס איך האב צו קענען איבערזאגו, <hesitation> אלע זאכן וואס איך קען טון פאר די דשאב. אזוי וואלט איך מיך אנגעגרייט.